علشان اربط جزمة هعمل عقدة بسيطة كده في اولها وهلف الخيوط بحيث انه يبقى على شكل حلقة وحمرر الخيط من داخلها وبعدها اسحب الخيطين مع بعض علشان اثبته باحكام وعلشان اعمل عقدة ما تتفكش وفي نفس الوقت الجزمة متكعبلنيش.